Un bolígrafu enhunciona hiziendu que una bola ruei ena punta mentris que escrevis, echandu tinta. De qu'achuchas el bolígrafu nel papel, la tinta se suelta i quea una marca. I vivimus tan ahilaus que no mos paramus a miral las oras de discurrieru que s'án echau pal bolígrafu essestil. I qu'essista muchus añus más, porqu'ain cosas que se tienin d'escrevil a manu.